n̈y azoko hazavain̈y dônko rô impermeabla àby io ai. Zen̈y mahatônga izy zen̈y tsy azon̈y ran̈o zen̈y. Kôa fa latsaka mahalen̈y man̈ano impermeabla tsy len̈y amin'zay zen̈y izy fôton̈y tsy tsy tsy mifdriky rano. Ankôtran'zen̈y mety hidiran̈y ran̈o edy.